මම වඩාත්ම කැමති <hesitation> පවුලේ අය එක්ක ඉන්නද නැත්නම් මිතුරන් එකක ඉන්නද කියන ප්‍රශ්නෙට උත්තරයක් දුන්නොත් මට කෙළින්ම කියන්න පුළුවන් පවුලේ අය එක්ක ඉන්න කියල. මොකද <hesitation> අපි එක එක්කෙනාගේ <hesitation> ජීවිතයේ ප්‍රමුඛතාවයන් තියෙනවා. ඉතින් මගේ <hesitation> ප්‍රමුඛතාවයේ පළවෙනි තැන තමයි පවුල කියලා කියන්නේ. මොකද ඇත්තටම මම පවුලත් එක්ක ලොකු බැඳීමක් තියෙන කෙනෙක්. ඒ පවුලේ අයත් එක්ක කාලේ ගොඩක් ගෙවන්න කැමති කෙනෙක්. මොකද මං හිතනවා ඒක මට <hesitation> මිතුරන් එක්ක ඉන්නවට වඩා පහසුයි කියල. මිතුරෝ ගත්තහම විවිධ අදහස් තියෙන විවිධ හැසිරීම් තියෙන අයනෙ. පවුලක් ඇතුලේ <hesitation> මං හිතනවා <hesitation> මාව හොඳින් අවබෝධ කරගත්ත <hesitation> ඒ වගේම <hesitation> මම ඒගොල්ලන්ව අවබෝධ කරගත්ත වටපිටාවක් තියෙන නිසා <hesitation> පවුලෙ සාමාජිකයන් එක්ක කාලෙ ගෙවන එක ලේසියි කියල මිතුරෝ <hesitation> එක්ක කාලය ගෙවනවාට වඩා. ඉතින් <hesitation> ප්‍රශ්නයක් මගෙන් අහලා තියෙනවා, මිතුරන් එක්කද වඩාත්ම ඉන්න කැමති පවුලේ අයත් එක්කද කියලා. ඇත්තටම <hesitation> ඒකෙ <hesitation> දෙපාරක් හිතන්නේ නැතුව මට කියන්න පුළුවන් පවුලේ අයත් එක්ක කියලා. මොකද ඔවුන්ගෙන් ලැබෙන ආදරය <noise> <hesitation> ඒ වගේම ඒ අවබෝධය <hesitation> තේරුම් ගැනීම නිසා ඔවුන් එක්ක කටයුතු කරන එක පහසුයි.